கையால் சலவை சலவை எளிய மற்றும் மென்மையான பொருட்கள் அல்லது நீங்கள் ஒரு சலவை இயந்திரம் அணுகல் இல்லாத போது பயனுள்ளதாக இருக்கும். அதை எப்படி செய்வது என்பது இங்கே உங்களுக்கு என்ன தேவை. பேசின், மடு அல்லது தொட்டி. தண்ணீர். சவர்க்காரம் (முன்னுரிமை மென்மையானது கை கழுவுதல். மென்மையான தூரிகை அல்லது கடற்பாசி விரும்பினால். துண்டுகள் உலர்த்துவதற்கு. சலவைகளை கையால் கழுவுவதற்கான படிகள். உங்கள் சலவைகளை வரிசைப்படுத்தவும். வண்ண இரத்தப்போக்கு தவிர்க்க வண்ணம் விளக்குகள் மற்றும் இருண்ட ஆடைகளை பிரிக்கவும். பேசின் தண்ணீரில் நிரப்பவும். பெரும்பாலான ஆடைகளுக்கு குளிர்ந்த அல்லது வெதுவெதுப்பான நீரைப் பயன்படுத்தவும், ஆனால் குறிப்பிட்ட விவரங்களுக்கு பராமரிப்பு லேபிளைச் சரிபார்க்கவும். பொருட்களை முழுமையாக மூழ்கடிப்பதற்கு போதுமான தண்ணீரை நிரப்பவும். சோப்பு சேர்க்கவும். ஒரு சிறிய அளவு சோப்பு சேர்த்து, அது கரைக்கும் வரை கலக்கவும். பெரிய சுமைகளுக்கு அதிகம் பயன்படுத்தவும். மூழ்கி ஊறவைக்கவும். துணிகளை தண்ணீரில் வைக்கவும். அழுக்கு மற்றும் கறைகளை அகற்ற அவற்றை 10-15 நிமிடங்கள் ஊற வைக்கவும்.